میری آئیڈل جاب بولے تو کیسی رہنا، پوچھے تو میں بولوں گی کہ وہاں ایسا اکدم پریشر نہیں رہنا۔ دیکھو کہ ایسا اچھا کرنا، اتنی سمیتھ کرنا، یہ سب بولے تو نہیں کر لیتو۔ پہلے کیا بولے تو مجھے پسند رہنا۔ وہاں عزت بھی ملنا، ایسا حوالے کو دیے بولے تو نہیں ہوتا۔ میں جو بھی بولوں، میری بات سننا بھی، اپنی بات بولنا بھی، برابر سے بات ہونا، تب بھی چل لے کو جاتا آگے۔ نہیں تو نہیں ہوتا۔ اور دوسرا بولے تو پیسے بھی رہنا دیکھو، لیکن پیسے سے زیادہ ضروری کیا ہو کو جاتا۔ جو میں کام کرتوں، مجھے اسے خوشی ملنا دیکھو۔ ایسا زبردستی کا دماغ خراب کر لیتے، سٹریس آن ہو لیتے۔ میں میں میں نہیں بیٹھنا، میں اس سٹریس نہیں دینا، بہت بہت، اس میں مجھے اچھا بھی لگنا، اچھا لگنا۔ اوپر سے میں یہ اور کام کرنے کو من بھی کرنا۔